Yimɓe ngaldaa, tiiɗallaaji duu ngaldaa so a hawrii e tiiɗalla ko o woni fuu so wanaa anndaa ka hoɗum waddi sabaabu bonanda oo. <hesitation> so neɗɗo anndiraaɗo huunde fuu; hakkilante tam waawi sakkaade bonandaaji laaatotooɗi ana torra yimɓe ɓee. Hono hannde warhooreeji ngooduɗi ɗi, joodal so kaaldal e kawral tam waawi biltude ɗum.